بنحب نختار وظيفة <hesitation> لو كانت حتى لو كانت راتبها منخفض أهم شي <hesitation> نرتاح فيها ونحس معاها بالسعادة والراحة النفسية، <hesitation> راح تكون مريحة لك في حياتك اليومية ، أما لو الشغل ما يعجبك، حتى لو راتب العالي هتحس بالملل والتعب النفسي وأشياء تترتب عليك علي المدي البعيد يعني.